жұлдыз эф эм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз
таңғы шоу
енді бүгін таңғы шоуда қонақ өте көп
ия м тағы да бір қонағымыз келді тағы бір қонағымыз келді
аса құрметті мхм аса зиялы дәл солай
философ кино және медиа зерттеуші профессор өнертанушы
жандәурен мадидің ұстазы молдияр ергебеков молдияр мырза қош келдіңіз
қалыңыз қалай қалай жеттіңіз
рахмет хош көрдік ііі
бүгін таңертең өте жақсы бір і ауа бар еді
таза ауа мхм және де қар жауды себелеп те болса
оның алдында жақсы қар жауды
сондықтан да бүгін бір өте
бар еді дедіңіз өткен шақпен қазір жоқ болған сияқты ғой
өйткені біз бөлменің ішінде отырмыз ғой қазір
біз екеуміз дейсіз ғой і қалжың ғой
молдияр ағай сізді ііі енді тағы да тыңдармандарға ескертіп айтып өтейік ііі
молдияр ергебеков молдияр мырза осы күннен бастап жұлдыз эф эм радиосында ыыы
аптасына екі мәрте і өзінің осылай бір айдарын жүргізіп отырады мхм алдағы уақытта құдай қаласа
ммм солай ма
кім айтты дейсіз ғой қалжың ыыы
молдияр мырза енді сіздің дайындап келген ыыы дүниеңізден бөлек біз бүгінгі тақырыпқа байланысты сізден сұрасақ ия
ақша үнемдеудің жолдары мхм
жалпы сіз і психологиялық тұрғыдан зерттеулер ғылыми жұмыстардың ы төңірегінде бір айтып өтсеңіз
ақшаны қалай үнемдейміз жалпы ақша табу дегеніміз не ақша дегеніміз не
сол айтып өтсеңіз
мхм ақша деп кімді жоғалтып алдық нені жоғалтып алдық
ия ақша бұл әсіресе қазіргі жаңағы нарықтық экономикада бұл өте маңызды нәрсе
мхм ііі тіпті ііі егер сенің банктік карточкең болса адамсың деген ия сондай бір і қағида бар
ііі әрине бірақ ііі бұл ақша деп ііі адами қасиеттерімізден ііі ешқашан ажырамауымыз керек
өкінішке орай нарықтық экономикадағы қоғамдарда ііі ең көп үлкен проблемалардың бірі ол сол жаңағы адамның ііі ақша табуы
ііі ақша үнемдеу және ііі пайда табу деп
барлық нәрсені товарға айналдыруы ііі өте үлкен ііі проблемалардың бірі
өйткені біз тек қана ііі барлық нәрсемізді өмірімізді товарға айналдырмаймыз
сонымен қатар сол өмірден ііі жат болып кетеміз мхм өмірден алыстаймыз
ал өмірден алыстаған і адами қасиеттерден алыстаған і қоғамдар і олар ііі бақытты қоғам бола алмайды
сондықтан да мысалы үшін көптеген і дамыған елдерде ііі қалай деп айтсам болады
адамдардың еңбек ақылары ііі әлдеқайда жоғары болады
өйткені ііі сол ііі жоғары еңбек ақысыменен ііі бұлар ммм өздеріне керекті негізгі ііі өмірлерін жақсартсын
мхм ііі және сонымен қатар ііі өнер сияқты спорт сияқты ия отбасы сияқты өте жақсы құнды
ііі жақсылықтармен игіліктермен айналыссын мхм
ііі сондықтан да мен өз басым үнемдеу деген мәселеде
ііі әрине үнемдеуіміз керек і десек те
үнемдеу үшін де ыыы жалпы қоғамның ыыы алатын еңбек ақысы ыыы біраз жоғарырақ болу керек
ол үшін не істеу керек енді ал
қалай жоғарылатамыз ия еңбекақыны
бұл әрине бір э экономистке койылатын ы сұрақ
іім десек те бұл жерде яғни мемлекет арнайы бір политикалармен яғни саясаттарыменен ыыы еңбек ақыны ыыы жоғарлату
ыыы және халықтың тұрмыс тіршілігін жақсарту саясатын қолдана отырып бұл нәрсені іске асыра алады
мхм жақсы енді ііі молдияр мырза і тақырыпқа байланысты сізден сұрадық қой енді мхм алдағы уақытта сіздің дайындап келген ақпаратыңызды бөлісетін боламыз тыңдармандармен ия
әзірге үзіліс жасай тұрайық ия сосын жалғастырамыз
таңғы шоу
жұлдыз эф эм
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
үндіге ұқсап тұр түріңіз ой тамаша осылай әркез күліңіз игі іспен сауап алып өмірде ұзақ ғұмыр тілеймін сізге сүріңіз дейді шикежан осындай бір керемет хат жолдаған екен
шикежан ия
енді ііі молдияр мырза әр келген сайын өзінің белгілі бір тақырыбымен ііі бізге студияға келіп жайғасады
бүгінгі тақырыбыңыз қандай молдияр мырза
ия ыыы бүгінгі тақырыбымыз қарапайым адамдар неліктен ы зұлымдық жасайды
мхм бұл жерде әрине қарапайым деген кезде ііі барлық адам негізінде қарапайым
ия ең ііі жоғары білімдісінен
ііі бесікте жатқан балаға дейін негізінде бәріміз қарапайымбыз яғни
олай болатын болса кәдімгі адамдар мхм десек те болады
кәдімгі адамдар неліктен зұлымдық жасайды деген ы тақырыпта ой қозғағым келеді
бірақ әрине тыңдармандардан кешірім өтінемін
таңертеңнен мұндай ііі зұлымдық деген сөзді қалайша қолданады радиода деп өкпелеулері мүмкін десек те
ыыы бұл өте маңызды бір тақырып өйткені қоғамдық тақырып мхм
қоғамда зұлымдық қаншалықты көбейсе і біздің і ішкі жан дүниеміз де соншалықты күйрейді
мхм і сондықтан да і таңертең болса да түнде болса да айтылу керек нәрсе дейсіз ғой айтылуы керек ойланылуы керек і нәрсе
мхм ыыы зұлымдықтың ыыы жаңада айтып өткендей зұлымдық бұл қоғамдық ы құбылыс
яғни қоғам арқылы пайда болатын және қоғамның ішінде өмір сүретін нәрсе
і десек те қоғамды қалыптастыратын бұл адамдар
мхм жеке адамдар менен сізден және сізден тұратын ііі бір і құбылыс
бірақ қоғам нағыз қоғамның ең негізгі ерекшелігі
ыыы бұл қоғамды қалыптастыратын адамдардың ыыы сыни ойға ие ыыы жеке тұлға болуы
мхм яғни тұлға дегеніміз не
бұл ы ойлай алатын ыыы таразыдан тарта таразға тарта алатын жаңағы
ыыы болып жатқан оқиғалар немесе өзінің жолығып жатқан і кездесіп жатқан жағдайларды таразыға тарта алатын
және солменен ы сыни ойлап бір шешімге келе алатын адам мхм
ал егер ыыы ол ы адамдар бұл сыни көзқараспен емес
көпшілік осылай жасаватыр мен де солай жасаймын дейтін болса
ол жерде ол тұлғалық ерекшелігінен ажырап қалады да тобырға айналады
аха қоғам мен тобырдың арасындағы айырмашылық осы
мхм яғни ы қоғам саналы адамдардан тұрады
ал тобыр ыыы еріп кететін адамдардан тұрады мхм
сондықтан да і біз бір і қоғам құруымыз керек
қоғам бола алуымыз керек
ал қоғам бола алуымыз үшін ы сыни көзқарасымызды дамытуымыз керек
сондықтан да мен ыыы бүгінгі тақырып ретінде осы неліктен ы зұлымдықты жасаймыз деген ы тақырыпты алдым өйткені
соңғы кезде әсіресе ііі қоғамымызда зұлымдық мәселелері яғни жаманшылық мәселелері өте көбейіп кетті
мхм ұрлап кетеді ұрып кетеді соғып кетеді линс жасайды және тағы да басқа деген сияқты
ы әрине сыни көзқарас ол өздігінен қалыптасатын нәрсе емес
мхм ол сонау жаңағы отбасынан мектептен балалар бақшасынан қалыптасатын нәрсе
бір ғана мысал келтірейік
ііі тарих мектепте оқыған тарих пәні кітабын есіңізге түсіріңізші
ыыы тарих дегеніміз не бір ы адамзаттың і өткен нәрсесі ия ия
өткен нәрсесі ыыы бізге түсіндіретін кітапта қаншалықты өнер мен ғылымның мәдениеттің тарихын өтесіз
өкінішке орай оншалықты көп өтпейміз
мхм біздің тарих кітаптарынан
тоғыз тарих ия ия жаңағы бесінші класта бізде мысалы үшін бесінші сыныптан бастап тарих пәнін оқимыз
сол кезден бастап біз жаңағы і біздің ата бабаларымыз адамдар жалпы адамдар бірінші жалпы адамдардан бастаймыз жаңағы
қалай соғысты кім кімнің
кім кімнің жерін тартып алды кім кімнің басын шауып алды
өткенде өте кішкентай бір бала келіп жаңағы томирис жайында айтып жатыр
томирис жаңағы кирдің басын
бұл бала үшінші кластың баласы мхм
ііі және бұны мектепте естіген ұстазынан естіген бұл да өте ііі қалай деп айтсам болады
тіпті тарихи шындық болған күннің өзінде де ы балаға біз өнер тарихын үйретсек
ол томирис ыыы ханшайым мысалы үшін өнерге не қосты екен мәдениетке не қосты екен мхм ы деген сияқты мәселелерді үйретсек
әлдеқайда ыыы қоғамымыздың мүшелерін әлдеқайда мейірімді ы қылар едік
сондықтан да өкінішке орай жаңағыда айтып өткенімдей біз тарих кітаптарымызда көбінесе жаңағы соғыс мәселелерін өтеміз
бұл да бізге ы әсер етеді мхм ыыы және өмірді біз олай болатын болса бір күресу бір қарбалас деп сезіне бастаймыз
әрине өмір күресу бірақ күрес деген кезде ыыы тек қана ыыы жамандықпен күресу
мхм ііі барлық нәрсемен емес
ііі негатив ііі қоғамға негатив әсер ететін ііі жамандықпен күресу
бірақ негатив әсер ететін жамандық дегеніміз не
бұл сіздің ұнатпайтын нәрсеңіз емес негізінде
бұл ыыы мысалы үшін кісі өлтірушілік иә біреудің ы ақысын жеу ы ұрлау
ыыы немесе жала жабу ы деген сияқты нәрселелер мхм
яғни әлемнің кез келген жерінде жаман болып есептелетін нәрсе жаман болып ия табылады
ал егер сізде жаман болса мысалға біреудің шашы тым қатты өсіп тұр деген сияқты ыыы мысалға
ақбибі үлкен сырға тағып алған ол дұрыс емес деген сияқты мхм немесе ашық бір киініп алыпты ол дұрыс емес деген сияқты мхм
і міне дәл осы жерде өте жақсы сұрақ қойдыңыз
ия бұл ы бұл нәрселер жаман емес
бұл бәлкім сізге жаман болуы мүмкін мхм бірақ ақбибі үшін ол өте с әдемі і эстетик нәрсе болу мүмкін мхм
ал бірақ ақбибі үшін де кісі өлтірушілік жаман нәрсе мхм сіз үшін де кісі өлтіру жаман нәрсе мхм
і және уругвайдың бір тұрғыны үшін де кісі өлтірушілік жаман нәрсе немесе ұрлық ия ия
і олай болатын болса ііі жаман ііі деген ііі ұғым ол тек қана әлемнің кез келген жерінде жаман болып табылатын нәрсе мхм
ы өкінішке орай біз і жаңағы жамандық деп тек қана ыыы сізге ұнамайтын нәрсені ғана ойлаймын
жоқ ол тек қана сізге ұнамайтын нәрсе негізінде ол жаман нәрсе емес
сондықтан да жаңағы ешқандай
үзіліс жасап аламыз ба ағай
әрине үзіліс жасап алайық достар ы бүгін бізде қонақта м молдияр ергебеков ағайымыз
бізбен бірге болыңыздар ән әннен кейін жалғастырамыз
таңғы шоу
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
молдияр ергебеков бүгін таңғы шоуда бізде қонақта молдияр мырза енді жалғастырайық
мхм ыыы зұлымдық туралы айтыватырмыз ия
ііі әсіресе өздеріңіз де білесіздер мына екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ы адамзат баласы бұрын соңды көрілмеген бұрын соңды болмаған зұлымдыққа куә болды мхм
ііі бұл екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ііі әсіресе батыста
көптеген әлеуметтік ы психология саласының ғылымдары ғалымдары ыыы адам неліктен зұлымдық жасайды адам неліктен жамандық жасайды деген ы сұрақ қойып бұл салада зерттеулер жасай бастайды аха ыыы
оның бірі мысалы үшін мың тоғыз жүз елу бірінші жылы ақш тық ы поляк ғалым бар соломон аш деген
ыыы сол ыыы адамдармен ыыы зерттеу жасап
сол зерттеудің нәтижесінде ііі адамдардың шамамен төртте үшінің көпшілік не айтса соны жасайтынын дәлелдеп шығады ммм
жаңағы адамдардың төртте үші деген ол өте көп нәрсе
мхм яғни ііі былайша айтатын болсақ екінің бірі яғни көп я көпшілік не айтса соны ііі жасайды
басқаша айтар болсақ адамдардың көбі өзінің ойының дұрыс ал көпшіліктің жасаған нәрсесі қате екенін біліп тұрса да көпшіліктің ыңғайына көнеді екен мхм
ыыы енді сол оңай жол сияқты мысалға қарсы тұрғаннан жалғыз өзің
ия бұл жерде ы өте дұрыс айтып отырсыз жандәурен
ыыы жаңағы қарсы тұрғанша көпшіліктің ыңғайына көне салу әлдеқайда ы оңай нәрсе және сонымен қатар м мынаны да ұмытпауымыз керек
адам дегеніміз негізінде қоғамдық болмыс
яғни тек қана қоғаммен немесе белгілі бір топпен өмір сүре алатын ііі жаңағы топты қажет ететін ауадай қажет ететін болмыстың иесі
сондықтан да жаңағы біздегі бір сөз бар ғой жаңағы жұрт не дейді ия жұрт не дейді деп сол біреудің пікіріне тәуелді адамдар да бар ғой ия ия
жұрт не дейді деп жаңағы тәуелді адам болғанда төртте үш яғни төрт адамның үш адамы мхм сол жұрттың не айтқанына тәуелді екен
ііі әрине бұл ыыы ыңғайсыз жағдай өйткені көпшілік қашанда дұрыс нәрсе айтпайды
ия үнемі дұрыс нәрсе айта бермейді кейде мысалы үшін көпшілік те қателесуі мүмкін мхм
мұндай жағдайда жаңағы біздің жаңағы сыни ойымыз өте маңызды және өзіміздің ол дұрыс деп білген нәрсемізді ііі іске асыру өте маңызды
одан кейінгі і зерттеу бұл да әлеуметтік психология саласында
деп аталады ағылшыншасы
қазақшаға аударар болсақ ііі жамандық немесе жақсылық жасауымыздағы негізгі себеп көрсетудегі қателік
яғни біз бір жамандық немесе жақсылық жасаған кезде негізгі себеп ретінде нені көрсетеміз сол негізінде көрсеткен нәрсеміз көбінесе қате болады екен
ііі мысалы і егер жаман амалды біз емес басқа адам жасаса
ыыы оның себебі ретінде сол адамның жеке ерекшеліктерін ал біз жасаған болсақ оның себебі ретінде қоршаған ортаны жалпы сол кездегі жағдайды кінәлайды екенбіз
мысалы үшін жаңағы жандәурен ііі бір жамандық жасаса мен айтады екенмін ия жандәуреннің өзі сондай
оның іші сондай ия жамандыққа толы ал егер мен жасайтын болсам мен айтамын мен негізінде жақсы адаммын
маған мынау қоғам әсер етті ммм і маған жаңағы жандәурен әсер етті достарым әсер етті және тағы да басқа яғни сырттан іздеймін себепті
ііі жамандықты іштен іздемеймін ал өзге адам жат адам басқа адам жасайтын болса оның ішінен іздеймін оның өзі сондай деп мхм
ал егер жақсылық жасайтын болсам онда мен өзім ішімнен іздейді екенмін адамдар өзінің ішінен іздейді
мен өйткені сондай жақсы адаммын ия ия мен ешқашан жамандық жасай алмаймын сондықтан да жақсымын
аха ал егер басқа бір адам жақсылық жасаса оны сыртынын іздейді екенсің
себеп ретінде мхм жаңағы әрине оның
і менде оның орнында болсам менде көмектесер едім жақсылық жасар едім ия
менде ііі жаңағы ы ол сияқты болсам
қолымнан келсе жасар едім деген сияқты ол жандәуреннің де а ішінен емес жақсылықты сыртынан сыртқы себептерден сыртқы ықпалдарды іздейді екенбіз мхм
ііі бұл ііі қателікті ііі жоюға ұмтылуымыз керек
өйткені негізінде расында да бұл ы қате нәрсе
ііі жамандық болса да жақсылық болса да бұл әрі қоғамдық нәрсе әрі ііі біздің өіміздің жаңағы ішіміздегі рухани і мәселеміз
мхм ыыы сондықтан да адамның жаңағы жақсылығын ы көруге ұмтылуымыз керек
және оны көрген кезде де сыртқы себептерден емес я бәлкім ішінде сондай бір і жақсылықтың нышаны жақсылықтың жаңағы себеп болған нәрсесі бар шығар деп қарауымыз керек екен мхм
көп көп рахмет молдияр мырза бір айтарыңыз бар ма еді тағы да отыз секундымыз қалған екен ия
ііі олай болатын болса ііі рухымыздың тереңдігінде жатқан жамандықпен бетпе бет келіп жүздесіп олмен күресуіміз керек мхм
ііі өзімізге деген турашылдығымызды өзімізге деген шынайылығымызды жандандырып өзімізді алдамауға ұмтылсақ жақсы болады мхм
мхм және бәлкім мектептегі тарих кітаптарымыздың ішкі мазмұнында соғысқа емес ғылым мен өнердің тарихына көбірек орын бергеніміз жөн шығар
ия бәлкім сол кезде бағынуды емес тұлға болуды үйренеміз
яғни көпшілікке бағынуды емес көпшілікті дамытуды үйренеміз мхм
өйткені соғыс әскер ісі ал әскерлік қашанда бағынуды талап етеді
мхм сонымен қатар жасаған жаман амалдарымыз үшін қоршаған ортаны кінәлауды доғарып жасаған қателіктерімізбен і жүздесу батылдығына ие болғанымыз жөн
сіздер қалай ойлайсыз қадірменді тыңдарман деп
алдында бір сұхбатыңызда жаңағыдай махаббат мида басталып мида аяқталатын дүние деген едіңіз ия
есте қалып қалды енді көп көп рахмет молдияр мырза мына сізбен әлі де кездесеміз міндетті түрде ия
ііі келіп тамаша осындай мәліметтермен ғылыми дүниелермен бөліскеніңізге алғысымыз шексіз
достар дәл бізде өзінің пайдалы кеңестерімен бөліскен молдияр ергебеков кино және медиа зерттеуші өнертанушы
молдияр мырзаға алғысымызды білдіреміз
біз ән тыңдап алайық әннен кейін жалғастырамыз таңғы шоуда
эфирде таңғы шоу